زما خپله په ټب کي حمام کول خوښیږي. دا ځکه چې په ټب کي انسان ښه په استراحت پریوتای سي او پښې غځولای سي، ټلیفون کارولای سي او یا هم موسیقي اوریدلای سي. په ټب کي انسان ښه پاکیږي هم ځکه چي د بدن خیره دي ښه خیشته سي او بیا په اسناني سره د بدن څخه پاکیږي. په همدې دلیل مي د ټب حمام خوښیږي.